<hesitation> Interrupteur ndreky zany an, ampiasaina raha ohatra hoe hanapaka hanapaka ny jiro andragno na hampirehitra jiro, de misy koa a interrupteur a <hesitation> le sy le mamono jiro izy fa afaka ma- mampiovaova ilay hazavan'ny jiro hoe afaka ataonao maventiventy, afaka ataonao mazavazava ilay jiro na ataonao mizimizina.